Menurut ngoji tradisi atau budaya yang paling i unik mane indonesia dan khususnya maluku utara manege <hesitation> sekitar sinoto ya, mane berhubungan de tradisi islam. Yang pertama atau si- moi manege tradisi tahlilan, nah tradisi tahlilan mane menurut kepercayaan masyarakat lokal mane setiap nyawa yang jo sonenge manege setiap manga utu moi, sinoto, jange, joata, motoa, butanga sam- sampe ampa puluh de saratus hari manege harus o kia o kia tahlilan ja akana, tahlilan manege ada o kia bacaan bacaan tahlil, takbir de tahmid ja ja baca, supaya manege o kia nyawa yang jo sonenge manege bisa manga arwah de manga roh manege doa- doa manege bisa i ja bantu supaya bisa manga perjalanan jou maka make de jou manege bisa jo salamat de pa- paling tida manege manga hukuman bisa i kurang madei, manege moi ya. Sinoto manege tradisi maulid nabi, indonesia wa umumnya de maluku utara khususnya mane Setiap <hesitation> kelahiran nabi muhammad shalallahu allaihi wasallam manege selalu ja akana peringatan <hesitation> kelahiran o kia nabi mane ma- ma romanga maulid nabi. Jadi mane nako o kia muslim oka ngone manga keyakinan bahwa mane mane sebagai bentuk penghargaan atau menghargai jasa dan o kia kontribusi o- atau o kia <hesitation> jasa nabi, nabi muhammad supaya manege ketika ma jo sonenge manege bisa nabi mane i ja bantu o alam akhirat oka.